Ny kolotsaina Brezila dia toy ny famokarana mpilalao baolina kitra malaza eran-tany isan-taona, ary koa ny fitiavan-ndry zareo manao fety tony karnavakina isan-taona.